to tlayi gənən wokaci ii <noise> na dlamu wayo ga na raakəneu na zəga təta be wambai hara baba ga da nai aarro da dlamu hal gara. Na tlai ii kunu maayimkwina da raakan mi ja dlamau a ye raakan ja dlame dəviɗ, ka misali karfe guuma ayawo gayi yaaye su ja pata ja samman ja ni ii wənduwa ja dlami yuwan. Na vəra da wəndu wa naa rawa, nayi kənewurrci nayi naamase be mi nancu, naa me ada ga na nən ga, dlamən da jayo yu maa "kaji rawan", na ramma napiju na mase goro men. Ja da mbasu mən, na tla nən kaa benaya vəɗu nən, daga na vəri naa rawa nən na jin ka ibəra na mase naa gorro. Na den na bari ndaawa nən da ramma "ci təku ka be forro gu da rawan?" Ah naji ibəra gusuku "Ap ci parr ka tlayi naa gabta bi?" iyu men gərre gu təka zəga təto bai, gusku səna tai keke gu men aa gaaya bai balle be daama, harr na dlami rawa sərram. Gusku men rəwi gu da ɗa gara men gusku aaman ga kuɗkufda, kucet naa ami ga naa dlama tu bai, su gaja wanau da dlamən maamau. To be waaci waara gu, da daamu nakshi, bayi nən waaci aa dlamau, de naabai. Faayin nda dlama tu daidai gwarrgwado, naatla, naa aaku waarra na dawa bin naabai kai, kwarran naa duuka na dawau amman gusku basau kwaya getak kaanai damu nakshi. Ruwi dai ka aa bari naa aɗa, so ruwi fu de gumbən gara. Gususku men ina tammani ii dava nan gu təku nən kai nda ramau bai se dai godiya kawai naa kaakasku amman nda rama be waarra nda ba men ii kunu dəman gu. To sabo naa kaasənu, se nda dlam godiya ii Muuda ii ɗa be waarra de na nən. Da ngum ii kaasu gu da slaba iyu kəlapiya ga garr kwaya rawanke naa ya na kətle naa azəm ii kunu yuwan mi na- aa təka ga gu yaaye na maake naa abən mi waarra na ni du ii gangamin gu daci. To kəlappiyo naabai. Gusku manitu ga dlamən yayi laabarr ha nən maa waane aa vəra bai- a vən maa waane aa vəra bai- a vəra bai dlamən na ramil shi iyu maa "na vəra bai" amman da dlaɓa naa vəra bi gu tən waaci gun, da kwa gəgayu aa rawan? Ai de naa zegaya gan vəra waarra naa dlamo gu, amman dəvu de təfən gara ii sosau. Gusku gazan kəmarr, be waarra waaci nda dlamu ai aa dlama wambai sabo naa kaasən gu sekwa dlam kaanadi naa iyu. Nən dəma dən, da nai da iko yu, nən bin, ndagəmu naa maamu nən, da wana ya dəma, alhamdulillah, na godo tən ga. Amman əndai kaasən bin iyu raakan gu zada kə waaci tənu ii iyu gu nən aa dlama wam bai, don sabo do təkau na ba kaarak bai. Ba wai garu bai parr da dlaɓa iyu nga ga gususku, ko bara naa ya naa dlame du, amma kəlappiyo ne dai dlamən gara rrap. To naa kaasən gu se kaanadi.